बालन ना साफ करबा वास्ता जिन्नचिण रू उपयोग हुयो है जू है शेम्पू। शेम्पू एक आदि चीज होया करा है जू बल्ला ना साफ करणा में कम आवा है। शेम्पू ऊ माता रै जित्तो भी कचरो है हो निकळ जवा है। शेम्पू माता में जाता ही झाग-झाग हो जवा है और साफ करणा सुरु कर देवा है। बिनु सफाई भी बढ़ाया होया करे है।